والله في مساء هادئ كان في رائد فضائي يعني قاعد يحوص تشذي بالفضاء وبينما هو طالع في السما لجى نجم جديد يلمع بشكل غريب كان اللمعان مو طبيعي وكأنه في شي غريب قرر يجرب منه وطلع إن هذا النجم مو مجرد نجم لا هذي بوابة لعالم ثاني والله.